Nitu rugunda ts'i na thi refrigerador nchia banitu nch'on ndataxi tho sua la nda rua ke comida tji ndatjixin nchia o niso xra o sea tsenani ng'usin na ndaxin tje raja la nda rugunda thi tsixin nga refrigerador thi'e yami chua thi'i ni tusan 'ian sea nthia comida nixina chua tient'a nthia thuchjuin nixin o sea nthia kayo banixin yami rugunda thi'e yami xama' 'ian rugunda nth'a ti'e xiye nthia cosas alimentos xando nisu gue sea kjue oniso sichja nth'a thi axi yaa mee thu xin thu <hesitation> chua sine ni thusa 'ian <noise> uthu. <noise>